अ, बिल्कुल। ब्राज़ीलऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य ह्यू दू। ब्राज़ीलऊ खोज पंद्रह सौ पुर्तगाली अन्वेषक पेड्रो अल्वारेस कैब्रल तोच। हालांकि, ब्राज़ीलऊ नामंग पुर्तगाली शब्द "ब्राज़ीलवुड" बबअ तो, जू इद प्रकारऊ बोटंगू नामंग तो। जू ब्राज़ीलऊ परेतो। जूबोठंगगू शिंगगू उपयोग इ प्रकारऊ रंग बनयामो लानतोइ जू यूरोप बोदी मूल्यवान दू।